Tina nani, tixiko, sari a guakamole te yerí te sorri guokai mole te yeeri nouu to te sakuachiri ntikií jii aju, jii tínana te sa´ari nanani fritu te yeri.